אַכֵּיד סַהֵלּ בְּזַבַּא, אוּלָא סַחַּן אֶל-מַא מְזִיּאַנָאן חַתָּא יִגְלִי, וּמִנְּבַּעְד חַטּ מַעְלֵקַה סְגִּירָה דִיַּאל אֶל-קָהְוֶה סַרִיעַת אֶל-זּוֹבּּוּן בְּכַּאס, וְסַבּ עָלֵיהּ אֶל-מַא סַחּוּן וְחַלַּטְהּ מְזִיּאַנָאן. אִלָּא בְּגִ'ת תְּזִיף שׁוּיָּא דֶּל-סּוּכַּר אוּ אֶל-חָלִיב עַל חִסַּאב אֶל-זּוּקּ דִיָּאלְכּ, סַפִּי, הַאהוּ כַּאס דִיָּאל אֶל-קָהְוֶה וָאגֵ'ד, בְּצַחָה וְרָרַחָה.